Ti'iná, té iná té wuilú, wuilú xanakati tidní kuwuixhi xatí noní tinint'é tó xakuiní cena wuilo naná nakatí tidní wuilo ná té iná naxá'a na kú noxhí guena xakukiniá ndú asi.